Suede ana teɗini kerciengaku sanne surtu fijude pake. Yo huunde non diinankoore nde kamɓe kaa, ɓe nanngiri ɗun sanne e manngu.